Ijoorane imaatima, nroog yooni nraa kottii-igniiti- ignooju- ithiockara yééye mbangh ifuuni. Nroog nruu-mmiintéghi, buugu wuur, kéép mhaa. nkaale-ndééle, nakana nruu kottu. Mbéélé dan-é-é-buugu wuura, mu kanro, mu laa dhéye suuckbo siinghtane nii mu lacka jongo an maama bhiiré. Mbéélé dan mu nii mu-nii-mu maa jongo an mhaama dan, mu la suuckbo, jongu nsii- nsii- wuuratoo an nséékine nsiingh. Mbhuughune dickooma isiindan foo. Moola yongoo an nséékine nsiigh, mbiiri aa wuuru. Naa awuuru, mu laasi waama mu yong- yongoo, waama nsuugne féé bhuunghtang fooni. Pabia nii nsuugna sa bhuunghtang foo, mu kottu mmuutoma ila fuune foo. Mbéélé danane dii mmintéghi yame, miine waame kanama ngniini ni nnéé, nawu mmiintéghi dockma nringi. Mmiintéghi mu déye suuckbumi siinghtane, nii njiini biitikanghma, mu la suuckbumi siightane, mu la dhockami mbiiri njiini, jongu- ap- ap- a- gnooju-a-a-abéémiigna mu la yongumi ni woo a boolema-mayick nangh nthook-mu la yongumi an yongutuma, nangha ak bhééna, taape. Ghuna ak bhééne kune mu yongu taape, mu la fuu-raame mu ruundu. Mu la fuu raa mu nruundu foo wiima mu dockni. Nii wiima dan mu laani ka nruundutu, mu la raa, nii mu féé ruundutu danane, ndéélema mu la déye kuutu ndéélema jongu nangha a kaabé. Bdiithi ndiini mu kuutunii kéépe maama, mbééla dan ndéélema mu la kuutu. Mu loo ka nruundu song, mu yongu mune ndééle mune dii Thiockarone maati yuune mu féérini, wuuru mu boodejii sééne, idiicka thiigné. Maa niima boodejii sééne, wooti mbangh kaama-idi-nii ikanra mbéé, idiimo nruu lacka bhoode an foyetime, waama mmigna iyoyitini. Nroog yooni ghune nraa kottu. Ghuna mbhééké dan nkookma dan ngoo wiitine danane. Maa mu thiacké miyi thiockorama mu kanra, mu boodejii nangha an foyitine mmiigne ghune, mu sa lhaa fuuntu yi, idéé itii nangh, idéé ifuu tiigné puropi-hum. Nthiabema mune nthiabema nroog yooni nruu faatini, nii mu footune, mu la déye nthiock-nthiabe mune, fii iwoobe june mbéé, nii mu suurtu yi, mu dhéye gwaar yi, kuutu, mu la luumba yi itinghta-nii mu luumba yi iféé ndiithi ikanjii ibhuungu. Yuune an foo nkuuk, akana mu déye nii mu liigé ikanjiima mbéé, mu la yongu. Nii mu liigé ikanjiima mu la yongu, nthiocktuma danane, ngnéétima mu la ruundu. Maa nkuurma mu la waar mi, guurati, kuutu. Nroog yooni ghuna nruu kottu. Nroog waa-waar mi kuutu mi, jongu a yongutuma. Nii mu loo ka nruundutima, mu yongu aa banti. <noise> ndéélema danane, mune dan nii-goo-mune dan nii nkuurma laa mi, mu la kuutu mi. Nii ngnéétima laa mi, mu la gwaar mi. Pa-nii-ngééti mu kuusu mi maa waar mi, muutoma iniimi, maa ringi ruundutu mi. Nroog yooni nruu waar mi-tuude-déck-nruu waar mi déck kuutu jongu nangh